Për diminuì ël suchèr ën ma dieta ëntà ch'ëmparu a pìé ël café sensa suchèr o anche ël te e pöi mangé menu menu roba dusa e cuindi menu biscotti, menu brioches e menu tüte ste coze